Íjnko tsonixjani tsochronkani, ti kuènṭé ri ntiiii, kuènṭé ri xí nda̱jna tsixroni, kaín na chónṭani jnko costumbre chónṭani kixin inie nda̱jna, ti nda̱jnaaa niotínkä tsixroni, ti anoh kaíni na noheni kixin chjotín na tsochján, ndá tsjixin tsochján na tsakitsjeheni tjo̱é, ndá a̱ jehó ri into chónṭa xíii chꞌóe e tsixroni mé, tsako̱ani na ko ijna na kja̱xin ntaha tso̱ tsochján tsochjátákꞌá xrohi ri ijna, ndá tsako̱ani, tsakehani má nṭa̱, nkekuènṭé tsakehani má nṭa̱, kixin ri chjotín na, nkojnko chjotín na chónṭa yeé ìnṭa̱, na para tsachreha má jehó nṭa̱ méxra̱ ti chjotín na ó chónṭa nṭa̱ méxra̱ yéha nṭa̱ tsjekꞌeni, na sinchetsinkáni ri jina tso̱sóso a, tsochján a, si se, ntiii tsako̱ani jehó jna tsjixin ndá tsochréhe chjotín, na tsjín na ndá tsjakꞌeni xíjnta, xi̱kaha jinie sin ri, ti ante la kanhña má vekoníhi sin, a̱ndá ijie la imá nchónha ichin siín, nkekuènté nchóhan ichin siín, kixin jeheni na. Imá ṭó ti ntihi chjaséni na íxin má ṭóxríhi̱n sin nchónhña xí into ko nto chrokjonie sin, tanto nto chíka, tanto ntoxinta, tanto ntoooo, ti nto chino, nkekuènṭé, puro nkehe xi̱a, puro tanto nchónhña grasa chónṭa, ndá ri ósé laaaaa, ósé ri tiempo a aquel tiempo la kanhña vekoníhi sin, porque, nieha sin nkehe má xi̱a la ko, puro nkehe nte̱je̱ jinie sin, inie sin tsjo̱nto̱í, inie sin tontí, jinie sin tsochje, inie sin ntiii, inie sin ntiii, nchia, nchakolí ichjin na ko nchakolí ndoa, inie sin, na ko jinie sin ntiiii, nchitsje, puro nkehe ṭꞌóna nte̱jéni, na jinie sin kanta, namé kanhña má ṭóníhi sin, ndá ri ijie tiempo la i nkekue̱nṭé kixin imá ṭónihi sin, kixin he sin má tanto into chrokjonie sin, ó noheni kixin ri into chíka la- a, tanto tjiko va xro̱a̱n, na kaín ri xro̱a̱n tjiko va la. Ndá jeheni noehani na tꞌe̱nani ri into na- a, ndá kaín ri xro̱a̱n chónṭa ri xí ko tjiko ri xro̱a̱n na, jeheni tiue̱heni ri xro̱a̱n a, nkekuènté mé riii, íxí ṭóyéhyé choni a méxra̱hay tséxin choni ri ichin a, ijie la nchónhña chin siín, tanto chin xro̱ la, chi- in, chin xro̱ ṭꞌaña tse̱e choni na ko tanto ri kixin kaín ri xro̱an tjiko tanto kochíno, ko tanto chíká, ko tanto xi̱nta tjiko xro̱a̱n, para ṭjoka tꞌánkí va, kixin nkekuènṭé kixin, ti gente la, siempre tꞌe̱na ri ntiii, tꞌe̱na ri nto na, ti nto kjátsé na, nto bistec tsixroni na chí tanto chónṭa ri ko a xro̱a̱n, na mé gente la tꞌe̱na ri ko a kixin ṭjoka ṭꞌánkí tanto tjiko va xro̱a̱n tjoka tsꞌákí va la ko tsjiko va xroan kixin para ntiiiii, í chíka la kja̱xin lo mismo kja̱xin tjiko xro̱a̱n ndá ri xro̱a̱n chónta ti ntoe ndá tsíkꞌe na mé tꞌe̱na ri into a inieni namé ndá jeheni titue̱heni ri xro̱a̱n chónta ri iko a mé ri jeheni ṭoníhini, na porque tjejna na ósé tsixroni na. Nchóhña nkehe puro nkehe nte̱je̱ vékjinie sin kanhña vékꞌi sin, ntiii, kuékjinie sin xé o̱ kanhña vekꞌi sin nkehe ixé, namé, kuékoniéhña sin, a̱ndá ijie tiempo la imá ṭóníhi sin kixin ri imá itsjé ri ntiiii ichin siín a, nkekuènṭé kixin má siín ri ichin a, jeheni nkojnkoni, tꞌe̱nani tíhi táha nkehe namé ndá ntiii, nti nti, jinieni, tanto nkojnko ri into tꞌiná na diferente xro̱a̱n chónṭä, namé ndá kaín ri chin na kaín la jehe choni tituehé, mé ndá ṭóníhi choni, na ti nkehe jimá xé sinieni na, ntiii tjitue̱heni ri itsje̱n e kaíni, kaíni na íxin tsótjue̱he a̱séni na chrókjoniehani ri nkehe má xé ko ri, ko rí nkehe imá ntiii xi̱a̱ a, tso̱he nvitá kixin para, para isé tssókohe durar ri a̱sén choni chrókꞌuejó íso ña̱ íso nánó más, kixin chji̱nihá chrokjonie choni ri tnato puro into puro into a, kixin ri puro jinto la chꞌe dañó, nkekuènṭé chꞌe daño kixin, kada nkojnkoni na íxin má ṭóxríhi̱ni ri ich xi̱ka ṭako na xi̱ka into na, á nto chíká na nto- o. Nto- o xinta na, kaín tárí má ti̱ka̱o ri chin a, ko xro̱xé, ndá ri nkehe nte̱je̱ ṭꞌóna ntihi ṭjanjon díos na tála casi kahña má ti chojni nie ri nkehe nte̱je̱ la kasi kanhña má ṭónihi sin, mé táha ri jiiii, niexjani chronkani, kixin, ichꞌeni nvitá kixin, sinie choni ri nkehe ṭóna ri nte̱je̱ xi̱ka tontí na, tsoxrahyo na, nchia na, na nchachjin na, xi̱kaaaaa, ṭꞌóna tojma na, kanta na tsjo̱nto̱í la, ntiiiii, kanchenìnta̱ la, kaín táha na nko nkehe jína náxrjón saludable, jeén nkekuènṭé kixin, kixin nchónhña nchónhña sin kíchóni na casi ṭóxriènhña sin sinie sin nkehe nte̱je̱, ṭóxriènhà sin, chá nko nkehe jína táha, ke náha ri into a, jeén mé táhó ri nixjani chronkani kixin, ntiiii, tsihi choni.